- inkamamatnie adrelogo ietanigon hafadinan odafikon, hafadina tar <hesitation> kamamalogo taban digerkagkani deisin gati hashimimona inkoshadta fakin shimimoni nadifa ingo manjejina fa tir weka shimimoni.